Ngo de ngia drem ugu pelek kama lamas ngia drem cha chama lamas de nga, drem chlan cha ugu char pa kama chachol, de ugu ma ugu char pa ma chachol de chlan cha chachol de chadichen <hesitation> de mamar cha, ugu char pama lamas mamor daka sik ka chlan cha, choichol de lel chedichenda sik mamarcha ugu chai pakama lamas ithong ma bes a chedihen ngithong. Dava sevet kama ma chachol a veng bik diva chule de <hesitation> uthi var nget va sa chule sa uthes nget. Daka sika <hesitation> culan a kama lamas a milet de a bes na chachedichen, a sik abes ut nachar paka milet ma chedichen da sik a bes mamar chama maamet mek kama chachol veng bik ngia drem chia, klan cha uthivelek kama ma milet ma chedichen de mamar cha sik nge lu nget cha ura chlan cha uthi pes a magit, diva sik ngi lu da mamet mit nget nechama, ithong ngia drem uthi plek kama milat kalanavichai. Da milet dei a mar nget. Mamar chia uthi. uthi pelek cha nget de uthi pes autha mesmes na nget de uthima par chachol mamar cha uthi char pa chadichen sevet kama chachol, daka masmas klan cha vemakama ma uthi. uthi char pa sagek ura mania daka <noise> tapiok kalan avik da mamar ia uthi char pachadichen. <noise>